خواږه خواړه، لکه کلچې، کیکونه، روټ، بیلابیل دسرونه،، پودینونه یا فرني ګانې، شیربرنج، حلوا، اړوب، یا هم په طبیعت کې موجود خواږه خواړه لکه خرما، وچ انجیر، ممیز چې بیلابیل ډولونه لري لکه سره، شنه او تور ممیز، نبات او داسې نور خواږه.